<hesitation> Maromaro aloha karazany saka aretin'ny piso piso hitako zany. Misy zao piso lafa mila lahiny igny i amin'igny mampanjeky azy, romodromotsy magnetsetsy olo mandrangojangotry de misy koa n- arety piso raiky magnaraky koa malemy koa i tsy miteny tsy mihina tsy lenti-kany zay tsisy hany hohaniny, zany hoe marobe karazany arety piso fa tsy voafaritry soa moa zany fa maro aloha karazana arety piso zay gny azoko ambara amintsika fa izy samby mana gny sokajy iboahany le arety.